Hokkuki manngu, ko waranta yam to ɓernde to mi nanii hokkuki manngu, kannjum woni neɗɗo hokka banndam manngu, banndam onɗon mo laatoo koo mo- koo mo keccel, hokku-mo manngu maako. To mawɗo, kiiɗɗo, nayeejo hokku-mo manngu maako. To o debbo hokku-mo manngu maako. To mo laamɗo kokkaa-mo manngu maako, taa tooñu-mo.